والله يا فلان، لو حطوني في جزيرة أو صحراء لمدة سنة ما أتردد وأخذ معي خمس أشياء: سكين حاد عشان أقدر أصيد وأقطع الخشب وأعمل أي شيء أحتاجه، ماء عشان ما أعاني من العطش وأقدر أحافظ على رطوبة جسمي، بطانية عشان أدفى فيها بالليل وأحمي نفسي من البرد، بوصلة عشان ما أضيع في المكان الواسع و أقدر ألاقي تريقي، كتاب عن البقاء عشان أتعلم كيف أعيش في الطبيعة و أواجه أي مشكلة.